Ku tahat, et liha kavva sais, sis tulõ tedä sooladaq vai su- savvutaq, a viil parõmb sügävähekülmä pandaq. Sis tä sais kavva.